Oddiy va mazali taomlardan biri bu tuxum pishirish manga judayam yoqadi. <noise> Ularni tez va oson tayyorlash mumkin, <hesitation> lekin shunga qaramay juda mazali bo'ladi.